Pômy de tera ndreky, fomba itehirizako pômy de tera mba haharitry ela, pômy de tera zen̈y karà zen̈y koa tsy asian̈a rano, tsy atao amin'ny tany misy rano beka izy zen̈y tsy malaky robaka. Aviô atao amin'ny tany maikimaiky, tsy atao tatrany taniandra be. Karà zen̈y e! Pômy de tera tsy endriky naloky edy e. Karà zen̈y.